Karaha vignibignitry ndreky anao niany zalah, raha nanakôry tsara mô ,mbô salama tsara ndreky anao aka rô? tsy haiko bôka raha ataonao ty. Ino raha nahavignitra anao mô? Hazavao ke- hazavao aminah edy fo tsy haiko raha koa rô, tsy ary nahitanao vingitry karaha toy niany e, mbô tiako fanta- mbô tiako ho hay hoe ino raha nahavignitranao ambara zah fo mety azontsika vahagna fo zegny ke fa anao zegny tsy tokony hoe <hesitation> vignibignitry amin'ny raha tsisy dikany, ambarao zah ny marary taminah fô i rô tsy mety e.